هل يمكنك وصف المكونات الرئيسية للسيارة؟ المحرك هو اللي يعطي السيارة قوة الحركة الإطارات اللي تمشي عليها السيارة وتتحمل وزنها هيكل السيارة اللي يحمي الركاب من الخارج نظام البريك اللي يخلي السيارة توقف بأمان ناقل الحركة اللي ينقل السرعات حسب الحاجة